د فرنیچر پاکولو د پاره ، د دوړو د پاره د مایکروفایبر ټوکر څخه استفاده وسي. لوړې نقطې نه باید شروع وسي او همداسې ښکته په دوراني شکل کونجونه او مابین باید پاک سي. وروسته د هغه نه که چیرې ارایشي توکي پکې وي <hesitation> یا برقي توکي پکې وي هغه پاک سي او که څه شی پر ځمکه باندې پریوزي، یا دوړې او یا هم نور څه شي باید د فرش نه دبرقي جارو په واسطه پاک سي.